<hesitation> han pate-ra curulu mibin han pate-ra curulu mibin o vɛ ji a a duwa han duwo ɲaman wara pate pate-ra ji <hesitation> um wiyo ɲan mibin wiyo ɲaman wara pate-ra ji um farni nɛ ɓaro le ble mu ɲaman wara mu ji donk mu sire boni mu sire boni ni kuzini